हाँ, चीली को इतिहास भी गणों महत्वपूर्ण रहो। पहला इन <hesitation> इलाका में <hesitation> स्पैनिश उपनिवेश रहा। पण अट्ठारह सितंबर अट्ठारह सो दस मं चीली को लोगों का आजादी के लिए गणों संघर्ष करने पड़ो। कई साल लड़ाई चलती रही पर आखेर मं बारह फ़रवरी अट्ठारह सो अठरा मं चीली, स्पैन, स्पैन से पूरी तरह आजादी मिली गई। आजादी मं जो आजादी मं जेस और मैं सन मार्टिन जैसा नेता होनक योगदान देड़ो पड़े। आज चीणी अपनी महत्वपूर्ण, अर्थव्यवस्था और। <hesitation>